ہاں، سندھیا لاگ کے بیچو۔ دیکھت جورین۔ اک ٹاہلی کا ٹالی درکپت بھی ہونے۔ اچھا تو لاوا بٹکرا لتا درکپت ہے۔ کاؤے کودا درکپت بھی ہے، ڈرئیک بھی ہوندی ہے، بنسا بھی ہوندا ہے۔ شَرول بھی ہوندی ہے۔ شَرول ہوندی ہے تو لاوا چیرت درکپت سنلے اچھا بیاہا ہے اور دھیان بھی ویسے لاگ با۔ اور دوا بھی اس لاگ با سنلے بنسا کے لاکے بنس بھی ہونے۔ ایہ درکپت جاتے ہی نہیں پائے جو دَسّی لاگ با سنلے۔ جولے مینار گاژے نہیں دیکھت ہونے نے۔